د اور وژنې موټرونه دا هدف لري چې: اور وژني او خپرېدو یې مخنیوی وکړي. د خلکو، ودانیو او شتمنۍ ژغورنه وکړي. بیړنۍ مرستې وړاندې کړي لکه د ټپیانو ایستل یا لومړنۍ درملنه. یعنې، دا موټرونه د اور په وخت کې ژر رسېږي او د ژوند ژغورنې لپاره ډېر مهم دي.